Hewan yang sa paling takut tu <hesitation> kecoak dengan <laughs> tikus sama <noise> ular. Trus, apa lagi, dengan, ini, monyet. Karena sa rasa tu kalo misalkan kecoak dengan tikus nih karena itu, karena <hesitation> menurut sa kotor begitu jadi sa kaya takut aja begitu. Terus macam dong bukan, kalau misalkan dekat dengan manusia tu dong kaya tra lari, tra, tra lari dari ketong tapi dong kaya <hesitation> semakin serang katong lagi begitu, jadi itu yang bikin sa juga takut. Terus kalau misalkan tikus ini, tikus ini lumayan besar juga sih. Sa takut tu karena da kaya bisa gigit begitu. Jadi itu yang saya juga takut. Mo tikus curut ka, tikus yang <laughs> rumahan yang besar itu ka. Jadi yang bikin sa takut tu itu. Karena tikus ini dia bisa gigit, maksudnya dia bisa gigit tong. Terus kalo misalkan ular ni, nah, su pasti ada yang berbisa ada juga yang trada, ada juga yang trada bisa. Terus mungkin yang paling menakutkan nih ular-ular kecil yang biasanya ketong bilang ular besi ni, jadi kadang tu ketong lihat dorang kadang juga tidak. Sama. Mungkin yang berbisa ni e. Berbisa ni yang, selain itu juga kaya macam sa takut tu karena dong punya <hesitation> gaya jalan ka yang dong pu sisik tu nanti kaya tabuka-tabuka begitu, kayak gitu. Jadi kaya macam tong mcam rasa geli begitu. Jadi selain itu ya yang sa paling yang takutkan tu kalo <laughs> misalkan dong kepala su dekat kita begitu. Trus tamba dengan ada hewan lagi yang mungkin tong jarang skali lihat itu, tomcat. Tomcat itu kalau misalkan dia su hinggap di ketong pu badan baru da kasi keluar cairan itu nanti bikin ketong pu tangan bisa luka kaya melepu begitu. Padahal de hewan ni kaya kecil skali baru. Memang de kayak sering di tempat-tempat yang lembab begitu. Jadi de kalo hinggap baru <noise> <hesitation> kaya de kasi kluar de pu cairan tu, aduh, itu sudah, siap-siap luka aja itu gitu. Jadi itu yang bikin sa takut tomcat juga.